بيوم من الايام اكو موسيقار سمع لحن غريب من الغابة وظل منطي اذنه وطلع من الكوخ مالته وظل يتبع الصوت من وصله لكه قزم كاعد ديعزف على آلة مثل الكمان هيج صغيرة وحيل اتعجب بصوته وكله علمني بس القزم ما قبل يحجي وياه وعافه ومشى